Bunday holatda men velosipedni orqasidan ushlab, uni itargan holatda yuraman. Va u velosiped haydashni deyarli o’rgangan holatda men velosipedning orqasidan yuboraman qo’llarimni uzaman. Keyin esa farzandim o’zi haydayotgan bo’ladi. Shu tarzda u osongina o’rgangan bo’ladi.